أنا أني أي شغلة بإيطاليا أبي أروحها أبي أزورها ما جد زرت إيطاليا من قبل لكن أن شالله بسافر سياحة لألها عن قريب هذا المكان اللي وايد شاغل بالي ابي ازوره ابي أشوف أيش فيه هذه الشغلات وايد مميزة إيطاليا بالنسبة لألي.